الأول هنحتاج أدوات زي ابره والخيط وهنحتاج مقص عشان نقص بيه الخيط, والخطوات بقا اول حاجه خلضم الابره وبعدين احدد المكان اللي انا هحط فيه الزرار بالظبط وأبدأ اخيط بقا الزرار, اخيط الزرار عن طريق ان انا بدخلها في خرم من الاخرام الأربعة واطلعها من خرم تاني وارجع ادخلها في خرم مختلف وهكذا